OXYGEN TAMKANI TAMKIWA ONJAYI ADINAMA, HACIBITI, GAVALITA GOTDOM OPPOF DEMOSUKASI, OVALAN GOTDOM OPPOF FIRA, NEN DENSAYI GO, TOBE OLO ANI GOTDOM OXYGEN NI, BEDO HULTIRA AN GAMDO YEA BA OMAYAN.